Nonde do numtina kuje pawne je miko am. ngam Kare pawne Miko am pat irin nonde mai mari. odo siga Kare pawne mai ha sudu mako nde mi nasti fu seto mi lari nonde mai ha Kare pawne mako.